Mi loona, mi wogga kareeji am, ndeen mi yaha, mi hofna sakiraaɓe e higooɓe am. To mi hofnii ɓe, ndeen mi loora, mi warta, mi joddoo e iyaalu am e sukaaɓe am, min njoddoo, min vola, mi nana koye woni probléme maɓɓe.